أقدر أقول أمشي حوالي سبعتلاف خطوة في اليوم, يعني يطلعولهم في الأسبوع حوالي خمسين الف خطوة وأمشي آني في الحديقة, في الشارع, أو أثناء تنقلي من مكان لمكان ,أثناء الشغل, أنا اشوف إن الحركة مهمة لصحة الجسم, وأرى إن لازم كل شخص يمشي وما يقعد بدون حركة.